ña ku tina ka ña sá kuu ntatu ri si ta´an ri ku tyi utahua kuári tasiiri kiti tasiri ra sa´ra tani sía´só in´ri nta vityu ra kuete nto´o si ta´an ri vityu ra kitari sinunti siinutu ri kuári nami kuu nùù ku´miri a kiti ta´si a nahua siini ra kitari kuanti kuaturi ra ya´ri a´su kuu´mi ri siári ra kò´o sámiri kuenta mía nte´e miri nte´e miri kuni katyía ña kuxiri kúu´ri a nahua nta kunturi kixi ri nta ñaa-m tahua yanu tá kú tina tá´a ka´ra sa´ra kuari tete nta´ri ña ku toko ve´e toko itu´n toko ra kuaa inka ta´a n ri ki xíko tu´ri ra saa kuu´mi ri ra ñaka kíimi kua´ra ñaka hua sa´a ri ntaturi si ta´an ri kò´o ña tyí ña kaa´ri ra koo kaa´ri riso vaa ñaka hua kíimi kua ña ntatuun tiku tina ka si taari kaxturi núu ta´an ri kaxturi t´a ña´a nta kuete ri si nto´o ri kuete ri ra va´a ña´ka ni hua sa´ri kíimi kua